Kua̱ sá ku̱nia xi ni̱jmabáne̱, xi ni̱jmabáne̱ ya̱ tu̱se̱ majcha níjmabane̱ be bétaña ndíja̱ne̱ betañanée̱ xi seta ndi̱ja̱ba̱ ngua̱ sendára̱ nangi sendára̱ne̱ te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ xixtien ni̱jmabáne̱, xixtien ni̱jmabáne̱ xi kua̱ xi te̱ku̱a̱ manaxu níjmaba manaxú, xi manaxu níjmaba te̱ku̱a̱ ndibará xi ni̱jmabáne̱ kua̱ xi xi xí ni̱jmabane̱ michoníéñanee̱ níku̱ñanée̱ baséntjo̱ñanée̱ nítsjejíñanée̱ sa la̱ju̱ sá tjinráne̱, te̱ku̱a̱ xi xi káfie ámatsjieba̱ne̱ sa mijíénna kúésúnñanée̱ kua̱ kuésúnñanée̱ xi chjan níjmabáne̱ kúéjñajián sa ngu ora̱ne̱ xi chan níjmabáne̱ kua̱ te̱ku̱a̱ áchútaá sá áchján te̱ku̱a̱ ike ni̱xuyañanée̱, kue, kue, kjúaañá li, kúítsieñá kua̱ kjúáañá li kée kasuela̱ba̱ne̱ te̱a̱ kúíxteyáña ítsie aseite̱, ni̱xuyaa níjmabáne̱ tsjádé níkjenduanée̱ aa̱ ku̱te̱ ma ni̱síkui sá sa kábétjaniña níjmabáne̱ bétjaa níjmabáne̱ ku̱ nitjane̱ xi. Fie bétjañané te̱ku̱a̱ nítsjúñá sá jó jña̱ jóne̱ te̱ku̱a̱ xi fie matsjú jña̱ba̱ kua̱ nítsjúra̱á sá ku̱nia xí xka̱ yanímá tsúra̱ne̱, xi xka̱ yanímabáne̱ kua̱ kui xi ndá tsikájtánira̱ne̱ kua̱ te̱ku̱a̱ xi fie ma matsjú ngátsi kikioo̱ne̱ te̱ku̱a̱ bíníéniñá, bíníéniña xí molino̱ lájchibá tsúra̱ <noise> xi fie bíníéané kua̱ te̱ku̱a̱ bendáña béndáña ítsiene̱ i̱ke bejinña ítsie nanda xí sku̱a̱n ni̱jmabáne̱, xi sku̱a̱n ni̱jmabáne̱ kua̱ ke béndáñá ku̱nisa na̱yu̱ne̱ te̱ku̱a̱ bayaña íke kasuela̱ján bíxtejínña ítsie nandá bejinña túntsjú bejinñá tu̱a bíxtejían nándá te̱ku̱a̱ ike séxu séxu tsíé tsíé séxu nga se̱ sechjan níjmabáne̱ nga tsijien mane̱ te̱ku̱a̱ masie ni̱jmabáne̱ te̱ku̱a̱ xi fie xi ñú kámasiene̱ te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ ke tsijien kjúánne̱ nga a̱ndé ndá kjúánne̱ te̱ku̱a̱ chaníjienñanée̱. Te̱ku̱a̱ bichiniñanée̱. Ku̱ xi sá ku̱nia xi xi yaju ndi̱ja̱ tsúra̱ne̱ kua̱ xi xi ndi̱ja̱ba̱ne̱ kua̱ ngaa̱ nda chinie nga bi̱ si majchaní tsa̱janbí xi kine̱ kua̱ ya̱a tu̱se̱ne̱ tsik'íén chíjcha míée̱ xi ndi̱ja̱ba̱ne̱ tea̱ xi ma'ene̱ teku̱a̱ tsik'íen mi̱e̱ tsik'íenne̱ te̱ku̱a̱ xi tsik'íene̱ káma kíndáñanée̱ sa ngu kilu̱ne̱ kámakíndañanée̱ te̱ku̱a̱ kjúée̱án ku̱a̱néjuán tsjádé ku̱a̱néjuán te̱ku̱a̱ kúésunñá sá nchaná sá minúu̱n xi ñangátsi xi fíóo̱ sá ku̱ni xi na̱chu̱.